بآخذ وياي خمسة أشخاص مهمين: أول واحد دكتور، عشان يعتني بصحتنا هناك ويكون مسؤول عن الإسعافات. الثاني مهندس، عشان يبني المستعمرة ويضبط النظام الكهربائي والتهوية. الثالث عالم بيئة، يعرف شلون نتعامل مع التربة والغلاف الجوي ونزرع هناك. الرابع قائد عنده خبرة بإدارة الفرق، يعرف يوزع المهام ويحل المشاكل. والخامس طبيب نفسي، لأن البعد عن الأرض بيأثر علينا نفسياً، ولازم أحد يخلينا متماسكين. كل واحد له دور، لأن الحياة في المريخ مو سهلة، ولازم نكون فريق متكامل.